Nisham matana, nenda niwone mpatana, niwe na tivii, niwe na friji, niwe na <hesitation> sofa ndani, <hesitation> niwe na sofa ndani, nipike na gesi, nipike na gesi, <hesitation> niwe na bomba, niwe na bomba, niwe na umeme, niwe na <hesitation> na nani hii nyumba yangu ipwe tailizi, me maisha yangu ndo hayo hayo, <hesitation> hayo maisha hayo nikundayo mimi, <hesitation> husazi mtana, tandiko liwe <hesitation> tandiko liwe tana, na shuka <hesitation> shuka ziwe tana, mito naomba iwe mitana, mi maisha hayo nikundayo mimi, <hesitation> nikuwa mdodo mie maisha yangu nikiwa matana, shule ndo nkasoma hata pia hatulekila, maisha yangu nkavaa kanga niki na kanga, navaa kaniki, ni maisha yangu nikuona hayo hayo nikiwa hu mdodo, daasa nikuhea ndo daasa la nne. Kusoma ke kusoma kwa sabu ya uwezo, tatokana na uwezo, kusoma pia kashema nkusomesha mie, maisha yangu yakawa mabaya, nkakua mimi na kwenda kukua shule kiaba nne, nkapata mgosi, nkateguiwa, kutegulwa mmanga na polisi tiketa daesaama, tiketa monduli, tiketa Arusha, tiketa Songea. Wuzoea kanta kumbia ku- kulitaya, <hesitation> akalitaya tikawia haka, tika tuzagembe, tukaima, tukahanda michungwa, kuhanda michungwa haya tekaa mpaka <hesitation> hiyo miaka kenda kugua mwenzangu wafa, anibada mimi, ningela naku kuima mpaka sasa. <hesitation> kiuu nahaka kiuu mpaka sasa baba kiza kupata mgosi mtuhu, kieka naishi hivihivi na winzukuu hao nyumbani navinzukuu naviea vinzukuu, na nishie nao basi. <hesitation> maesha na kiafya <hesitation> wavunangu ni kuwasisitiza kwamba wasome, waendelee na masomo, wasokosobu uvivu shule ili tize tiwe na maisha matana maana hamtaso mno wowo hata mimi pia ntaendelea na maisha matana, basi wanzuku wangu hawa wansikia waita shule kulei mwasoma chekechea. Ni mdodo, lakini anaa akili mpaka mwenye wasema tamugwa dasa kwanza uyu, maana anaendelea vitana sana, anaa akili sana, sasa kwahiyo mnado tegemeo da kwamba mzukuu wangu wenda ndelee kusoma.